ni buru sire boni ni buru sire boni <hesitation> oyi-ro oma dɛ mu <hesitation> han dɛrobe co'oya han ɲan boni tuwa mibin a a hɛnsɛn-hɛnsɛn tuwa mibin a a popa-popa tuwa mibin a zan oro bere yamu kuwa um han ɲan mi tuwa ɲan mibin o vɛ ji a ni buru ɲan we le wo ble ho ble ji ho ble yi lebiyan bin to a ɲan we wa'a ma badu'o badu'o dure ma bana'un dure mu ɲan mi awe itilize awera <hesitation> buru <noise>